Ay, ara-dalàna sara fihinanan-kena sa- satria misy raha ilain'ny vatan'olombelona zany agnatin'ny hena io ohatra hoe mila fera, misy raha demanden'ny vatan'olombelona de zaigny mampa-ara-dalàna satria ho an'ny fahasalamana no antony ihinanana hena.